בְּכּול תַּכִּיד הַתַּלְמִיד מְהִם בְּזַבַּא לַמֻּגְתְמַע, עַלָּאש כִּיּוּ הוּוּ לִכִּיבְנִי אֻלְפַּרְד הַוַאעִיִּין וְהַמֻּתְעַרְפִּין, וְכִיַּפְתַּח לִיהוּם אַבוּאב וּפֻּרס פִי הַחַיַּאת וְהַעֲמָאל וְהַתַּלְמִיד, הַמֻּגְתְמַע כִּתְתַווַר וְכִתְזַדְהַר אִקְתִסַאדִיָּאן וְאִגְתִימָاعִיָּאן וְכִיַּקְדַּר יְחַלּ אֶל-מַשַּׁאקִיל דִיָּאלו, הוּוּ אַסַּאס הַתַּנְמִיָּה, וְכִיַּחְלִי הַנָּאס יְפַכְּרוּ בִּטְרִיקָה נִקְדִיָּה וּמֻבְדָּעָה, וְהַדָּא שִׁי כִּיַּעוּד בְּנִּפַּח עַל הַמֻּגְתְמַע.